أنا نفضّل نخدم خمس أيام في السيـ في السيمانة لمدة ثلث سوايع خير ما نخدم نهار فيه خمسطاعشن ساعة، نهار برك في السيمانة. لاخاطش <hesitation> هـ من نخدم غي تلت سوايع، تسمحلي أنني يكون عندي نهار متوازن ما نخدمش بزاف حتى نعيا نطيح و مبعد نقعد سيمانة كاملة ما ندير والو.